Ma mi l'ai nen 'na preferensa preciza, a m'pias sia ün che l'aut, al e logich che cure e cure al e 'na coza, cure se ses nen alenà, faze poch. Spasegiada, spasegiada a dipend, se vade ën pianüra al e ün cunt, se vade a spasegé ën muntagna deve anche li ese alenà, comuncue l'ai nen dë preferense, a van bin tute due